No sé.... Ave, me da mieu, me dan mieu las cucarachas i las ratas, enque más que mieu quiciás que llo que me da es más ascu porque son bichos qu'andan pandi ai mondicia i te puein pegal malotías que son mu peligrosas palas pressonas. Bu, me da no se qué más que'l izí-lu. Cudiau que no ain cosas que puein passal ala comida por mé delos orinis i de tó, qué ascu! Pos dendi cólicus i retorcijonis hata la tuberculosi.